Ngënko ngëwíţ bí nguleemp bí ngëcang ngël kando. uncí mënjeej untúba umënţ wun ajá <hesitation> unţáasi itenc kanjutër jutër yël kando bëncang. Uwul joon unyíil bíwu karo këroon yël ulinc, undo bëncang uwat dël pur umpíint utíis kancí dul. Uncí mënjeej ngëlingalul ngëmpíl ngëmënţa ngun kak ajá ngënjeej intenc uwala pënţaţ pënkay pí kandoona incang ngul waw. Uncí ngënjeej ngënkac, ngënkac já ngënţasi pënţaţ pëñaw bí, pënţaţ pëñaw bañaan já bëjá pësíitiw. Bënţas pënţaţ pëñaw pëmënţandana pun ţël kangayël ngayëlin kandoona bëncang, uwala këmaŋ keecëtisi inkënd kangayël ngayëlin kandoona osi bëncang. Dí meeţ bëncangan bëmënţandana bun buncína koowusëri pënţaţ pur ukay dul pur bí ngeewat pënjeenj, pënjeenj pëmënţandana pun kawët pëyëri.